<hesitation> inau aguna amata roroana tagu podo are aguna pamiliai aguna tu na atorola paka mato lukauto atoraimani nalo sait namini mane, sait namini a aniani moto lukauto atorai-mani, are aguna laip imano magu enjoimua, manito gore, kikinaisamani skul ai magu lao, skul tagu asoma, magu lauma amatai magu lama tu amaita. Amatai taguto tusagu, magu lao aguio wakam kieta maguio waka, tagu waka aloa ala magu dakia namini ita buka. Magu papadia ito aritusamanito, eitumani di podo amana tu na atorola, pamani, atugu lukauto atoradiasalato, ito ena amatai elae aguna laip ai paka, niaka aiba aguna tu na atorola paka, niaka, dito lukauto atorainau, sait namini anianiai, sait namini kiosi magu to ko sosot dito lukauto atorainau pamani elae na atoroia. Pamani moto lukauto atoromani re ito tagu tusagu to ita buka tu atoro samanito eh aiagu na atorola, atugu elae lukauto atorodia sala, onou na atorola amana tu elae tu atoro samanito, mumudia atuda dupa rai abanidia amatai, amuna amatai na atorola nalo pe ua laip nami amatai na atorola amu na amatai. Lago adina ruma dapalo aloidia ita lae amuna amatai dapalo abani ah magu waina lago, elae ari pepelenimua samani maniua mane tadapa daki, ida maki ruma amatai manpa lo alo, pamani maua dapa baniaba ni amu otai, atuda rae aredia, ma mumudia taka mate, italae ma sasainigu dipa lukauto atoradia alea elo samanito amani waka kiki tampa alobusu, idai maki tadipa teremani, ela mane ruma manpa lo alo amatai, atumani manpa rai abanidia eh aguna pidani ai ito roroana manpa tu abani. Atoai elae mane asa elosamanito elae waka kiki takae alobusia tadipa teremani elae manpa baniabani atunani manpa rae dia adi ruma manpa lo aloidia, atumani aladia isi dia di peko, wasadia aman topolai dipo lotu alai magu waidia elosamu lago idia maki tadapa alobusu daba baniabani ada otai uma elae imani tampa mate ita buka, ma elae nimu elae dipaka lakauto atoraimu alolai dapa baniabani ito ada otai, ito ada otai palo tusamu.